Waɗiino nde wootere fedde jinnaaji warii naatii e yimɓe. Dulle anndude fuu ko waddi ɓe ɗon. Ɗun laatii wembere mawnde, immini hakkille yimɓe du. <hesitation> tawaaɓe ana ngondunoo e ley nokku o ɓee fuf.